Tiɛɛ ya fɔe i ya sɔ a yɛi sɔ, hiŋi tiɛ i woa a yɛ i sɔ, yaa-babanee mu i ya kpao naã ɔɔ hiŋi pɛɛ i ma babaneɛ fɛɛ, <hesitation> i cɔpu wa bina i yaa la tíɛ i saŋɛ kɛnu, kɛ yaa a la tao, yaa la taoe kɔɛi ti i boɔ, yaa fɔe tiɛ mɛɛ nu nu yɛ i sɔ wɛ i komu ma aa mɛ kɛ. Lɛ- bánda oo bánda a kee ya woe i tiɛ mɛɛ nu kɔ, ya babanee kpasie kpolo. kpolo. kpolo kɛ ya kɔɛ bɔŋ, ya kɔɛ bɔŋnde lɔɔ kɛ anda gúu kɔɔ mɛ nu tina, i ya bhi mana yɔ <hesitation> wiki i ya bhi- ya tie a mana kɛnu lɔɔ i ya ma tee soŋfɛa, tee soŋ sakpa, kao lɔndɔ́ kɛ anda jií sii a ma. Yaa fɔe i tiɛɛ mɛ nu nu kɔ lɔŋ feŋ gbi, ya pani mɛnu bie lɔɔ, ya a maã maãe lɔ gbeleŋ, gbeleŋ, gbeleŋ, gbeleŋ kɛ anu bɛ nana kɛ ya kɔɛ bɔŋ, ya a mae lɔ kao lɔndɔ́ kɛ <hesitation> andaa sɔ, hiŋi pɛɛ kɔɔ bee i bowɔ, ya tie lɔɔ nana lɔɔ ya pani mɛnu ya a maãe lɔɔ gbeleŋ, gbeleŋ anu gúu na wa i tina, kɛ anda <hesitation> anda a sɔ, á bee wae anda a sɔe wɛ, anda i fɛe lɔɔ nana, anda a sɔ kɛ anu yɛ <hesitation> anu yɛi sɔ wa kɛ, kɛ i wa bɛ anu sɔ- maãkɛna, anu ya ma wa kɛ.